வானவில்லின் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய. பூக்கள் இங்கே சிவப்பு பாப்பி ஆரஞ்சு. சாமந்தி மஞ்சள் சூரியகாந்தி பச்சை ஆர்க்கிட். சில வகைகளில் பச்சை இதழ்கள் உள்ளன நீலம். என்னை மறந்துவிடு இண்டிகோ ஐரிஸ் (சில வகைகள். ஆழமான இண்டிகோ நிறத்தைக் கொண்டுள்ளன வயலட். இளஞ்சிவப்பு குறிப்பிட்ட வகை வளரும் நிலைமைகள். மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து பூவின் நிறங்கள். மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்க. வானவில்லின் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய. பூக்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இவை.